لو كان معي عشا مع شخصية تاريخية بختار المهتمة غاندي، لانه كان رمز للسلام والمقاومة السليمة، واحب اتعلم منه عن فلسفته وكيف واجه التحديات في حياته، بكون مهتم ما يعني بمعرفة افكاره حول انه التغيير الاجتماعي والعدالة وكيف اثر على العالم بسببه السلمي من وانا من صغري احب السلام والهدوء.